Ya, izy kaofa magnala angofo zegny môkany e, <hesitation> apetraka tsara fogna placenle coupe ongle igny zegny mba tsy <hesitation> mba- mba amle angofo tiantegna alagna ndraiky izy no mipetraka de raha ôhatra ndaiky ka lame ampiasaigny tandremagna zegny mba tsy hoe hisosa be jusk'atô ma- manjary maratra zegny tagnagnantegna no mande rà.